Onok, onok oyime na ofu, ndanghe-mba ejum nji oki ranghe-mba oyim, nkani-ka ehron yi ofu nyi egbang eki suma-no erigaji asumma egbang omenghe se nkani-ka asi ehron, oki yem-eh ahbon ama feb, bem-ee oki ahbo eti na eri-o, oki ahbo, okubun Obasi, okon-un ekong, ogbak-un ahbo, osiri-un achot Obasi feb, nji tat ndong ebhi. Onok osiri achot Obasi otor mon-owah yot se we kong ekong, suri-njom, onok osurun-njom fee-eb, enok eman, okpin-un ahboni nti-o, okangun, otor Obasi sama ka ofu mbi ochena, ka eyoh nji aka re wut na, ka enung nji enunghe-na, kǝn eyen ofu mbi ehye, Obasi sama. Onok otor Obasi sama, oyi mun, oribe-un nju enne. Onok Oribe-un nju enne, ahbonche aki fag ngum na ejum nji eki yim ka ndangha-mba ofu. Then nyie-ra-yera, ejom again okpor surre njom feb, ofu-mib de-e ojor, ogim abi afo ogim bitat, otor se Obasi ogim mbi fa, eki kume njia onok okume njia nkani-ka ehron ta asi nkani-ka bofor na ebhi, oyim nji ka nfin esa. Onok oyim nji nji-tat nong devil ayima nor onyuk mbi fa, ane ehban anora ka onyuk nji-tat onyuk ka ariboju, ka ahbon ama. Oki yim-un so that oyi gun ehfin aji-afor nji tat ayen ejum a sirun se ehe ejum nji ebak anor kum-mun njia. But obu okpor tor se, o-mmo kume njia, egia, nji ekpor ba, eji nji ekpor nob-o, chang. But onok otor se, Obasi we na okarem ahbon ma, nne onyuk aka fon kpe ejum nji aki tabe ahbon ma-fa okume njia ehya. Kǝn okuma nkani-ka esagasa-o, okuma bofor-na eni-o, okuma nkani-nka bofor-na ebhi-o nong biji bi ye o kǝn-na njit tat, okue, oka kpor menghe okǝn. Oyi okǝn nkani-n-ka eron-na-ehni. Onok okǝn, oki ruwe, nkani-ka yi anok asi, egbang eki summ ohko ayib ama oyor, ohko mosit eyim-edim odi, ka-nga biji eba bi ki son. Ofu mbitat-o, okpor kǝn ahbon ama tata esi ofu mbi ejak agore ka ocham na nong oki kǝn, nji tat Obasi akak ohbo ayim ngum, nji enob-onob-o ayim, oki yen bofa, eyim-eyim, ka ngun, ka ngum anne ma a yinna a chiba-atira because eyim mbifa. Onyuk, kǝn onok otem achi arung se Obasi de-e onyuk mbi-fa de-e oman, mme nkit, mme chang kpor nut onyuk mbi-fa ekue nji ehbig ane akpok ane a mo kue. Onok okumme ka ogim bǝt, oki yen se Obasi yor amon ghe nsi amonghe oso a ki yighi efinn aji feb akǝn nji aji ki, oyen abon amma, ma anora aji nwut ma anora ayim jen-jen-o ma anora aboghe mechine-o anora anam-o-nam-o, okpii ngun-o aki nam, nyi-no-yi-ni mbing ka eem-eem <hesitation> eyum okagara, okpii ngun mbi obu-gha okǝnna anne, okǝn na ejak fanfan ngun ehre nyi eba-na ka Etung, de-e ofa obha, de-e onyuk oji, de-e nne ebhan aji de-e aka kpor ba-oba, ka ekpin ejet-re, ka ehbat ekork arum, ka ahbon ammere. De-e Obasi mbi oyim wut, oyem nsi oyem oso, de-e eyigi eyim abi feb-feb etob so that bofa, na okot na oyebe-mbing oba ka Bendeghe, ka Etung ejit-re, okeb-ba ka arib-oju amera ka mbing nyi Jesus Amen.